No taskiranta job intaviyu kanjum woni lootoɗa ma mbo'itinoɗa nden bo njannga Koren Afiyas nganca jannga dow kampani ɗum anda ko ɓe ngaɗata anda ɗume woni kuugal maɓɓe ɗume woni plan maɓɓe ko nandi e non.